Las nare' nn- nara nar jwa'n nzo tyal kigmen naka jwa'n nguda ta nkenimena ngud ngij numen ya mena'na re jwa'na mbay na kemen ya, nke nimen ndamen kare'a re jwa'na, per na le na jwa'na ndyena este ke na ndanin, na ndye nda ranch'na, len naxte naba ndan man ndand'na zeba chole nde ren mena ndye mena jwa'na nuga jwa'na nly gan taga nzaa mbenta ndobmen zi lugar na ngencho kuan limen za ze ndyak yis men mbay na jwa'na mbes re xa naka xa nta jwi' mena, nyexa nyena neo blo teo lud na ze ryax reno per ma men nkemen zyn naxtemen para gap par la mbay na jwa'na nly kompaymen lud naxtemen mbay na jwa'na za nryax renmen, mbay na reta nzo bes za nzo lad jwa'n tiemp lomen ndyemen lud ngij men lud par ba zega ze ndolimen lud jwa'n yabiga za mbay.